құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
сәлем достар менің атым жалғас ертай және бұл файндюрби подкасты үшін жасаған менің алғашқы сұхбатым
сұхбаттың бірінші қонағы ретінде жас ғалым сұлтан мұсаханды шақырамын деп шештім
себебі маған оның азаматтық көзқарасы мен батыл пікірлері ашық ойлары ұнайды
осы сұхбатта да біз сұлтан екеуміз қазақ ғылымының қазіргі жағдайы қазақ қоғамындағы деколониялдық процестер болмаса қазақ қоғамы қайда бара жатыр қай жерге келдік бұдан ары қарай не болады деген сияқты сұрақтарға жауап іздедік
және сондай ақ мұсаханның өзінің лгбт белсенділігі туралы біраз сөйлестік
және әдеттегідей екі қазақ кездесіп қалса қазақ тілінің болашағын талқылап кететін дәстүрден де айырмаған сияқтымыз
ендеше мархабат
мен саған қойғым келіп жүрген бір сұрақ болатын үнемі
сенің қазақ тілінде жасалынатын ғылымға нақтырақ айтқанда жаралыстану ғылымдарына деген көзқарасың қандай
ыыы және жалпы оның болашағы бар деп ойлайсың ба
менің ойымша ғылыми терминдер сол латын тілінде немесе өзінің ііі негізгі нұсқасында қалуы керек деймін бірақ қазақша болды қазақшаланды сәл иә
ыыы ал ы мысалға жай сөз енді бірдеңе түсіндіргенде оның бәрін толықтай қазақшаға аударуымыз керек деген ойдамын
ғылым деген ол адамның өзінің ішкі ізденісі иә егер былай қарасақ
ол қай тілді сөйлесең де ол бәрібір өседі
бірінші сұхбаттасқым келгенінің алғашқы себебі сенімен ғылым туралы сөйлесу емес ііі
сенің і азаматтық көзқарасың қызығырақ болды маған шынын айтқанда
себебі бізде ііі шынын айту керек ііі ғалым адамдар түгілі жалпы өзінің азаматтық көзқарасын білдіретін ашық білдіретін ііі және онысын і жария түрде ііі көпшіліктің алдына шығып айта алатын адамдар өте аз
сенің ііі осы ғалым ы жалпы ғалым емес сен өзіңнің жеке тұлға ретінде азаматтық белсендінің белсенді болуыңа не себеп
былай бостонға барсаң ол жердің өздерінің ғалымдары бар
бостанды зерттеп жатыр иә
қалай зерттеп жатсаң қалай зерттеп жатыр солай зерттеп жатыр
мысалға ресейге барсаң олар өздерінің ғалымдары бар сібірді зерттейді тағы зерттейді
ал қазақстанды кім зерттейді
біз ы біз ешкімге керек жоқпыз өзімізге ғана керек бұл жер ыыы
яғни біз өзіміз зерттеуіміз керек
осындан біраз уақыт бұрын әңгімелескенбіз екеуміз отарсыздандыру туралы иә
менің ойымша ііі біз ііі постколониялды і ел ретінде біздің і психологиялық ііі тарихи і моральдік і адамгершілік травмаларымыз өте көп иә біздің халықтың бойында иә
і және мен халық деп і он сегіз миллион адамның бәрін айтып отырмын бұл жерде
ііі өйткені біздің халықтың арасында сондай стереотип бар қазақша сөйледі ме демек он үш миллион қазақ туралы ғана әңгіме айтады деген сөз де
жоқ біз қазақстанның он сегіз миллион адамының барлығы туралы әңгіме айтуымыз керек сияқты да
менің айтқым келіп отырған нәрсе бізге постколониялды теория керек
ііі ол біріншіден өзімізге ғана керек
иә деколониялды иә кешірім өтінемін
деколониялды теория керек бізге
ііі бірақ ііі оның керек екенін түсінетін адамдар аз ғой
әлде саған олай көрінбей ме
ыыы мен түсініп отырмын сіздің не айтқыңыз келіп тұрғанын ааа
менің ойымша оны түсінетін адамдар аз
себебі түсінбейтіндерге деколониялды теория керек жоқ
түсінбейтін дегенде ыыы яғни мысалға қазақша сөйлейтін қазақтарға деколониялды мүмкін ойлар керек жоқ шығар
себебі олар ешқандай колониялық ұшыраған жоқ деп өзіңіз айтқансыз иә
олар сол қазақ тілінде сөйлеп олар да ыыы елді қатарлы иә ы дамып жатыр
сол қазақша сөйлейтін қазақтар тек қана ондай ондай емес қазір ауылда ғана тұратын ондай емес
олар барлық жерде тұрады
олар барлық түрлі түрлі мансаппен яғни кеткен і дүние жүзінде өздеріне атақ шығарыватыр деген сияқты яғни қазақша сөйлейтін қазақтармен бір проблема жоқ мәселе жоқ сіз айттыңыз
ааа орысша сөйлейтін қазақтар немесе қазақша сөйлейтін қазақтар орыстанып кеткендер мен сияқты
сен өзіңді орыстанған қазақпын деп есептейсің сонда иә
орыстанған қазақ дегенде ііі орыстанған шығар мүмкін бірақ постколониялды көзқарас менде толып жатыр ішімде шашылып
ол стереотип яғни ол маған сүйегіме бітіп кеткен де сол үшін маған керек деколониялды теория
яғни ол өзімнің ыыы қазақи шығару үшін мүмкін деколониялды ойлау керек шығар
мен әрине өзіме керек деп санаймын қолданамын
өзімді жаңағы постколониалдық зыңданнан шығарып жатырмын
сенің ііі лгбт активизм туралы сөйлессек ше
мен саған қазір ііі қазақ қоғамындағы ііі ең ііі жиі кездесетін көзқарасты айтамын
өзін адекваттымын ыыы тіпті кейбір жағдайда либералмын
ііі тіпті көбіне ііі дені сау сондай адаммын және мына өмірге ііі көзқарасым да дұрыс деген деп аталатын адамдардың
лгбт қауымдастығына қатысты ііі мынандай пікір бар
ііі олар болса болсын жүрсе жүрсін бірақ жарияламасын деп нүкте
сенің ыыы осылай айтатын адамдарға көзқарасың қалай болады
ешкім жариялаватқан жоқ
ыыы жариялап жатса да жариялауға құқығы бар ел жұрттың
менің осы сөз саған бұл сұрақты қойыватқан себебім менің өзімде оған қатысты жауап бар
ыыы мысалы мен былай айтқан болар едім ыыы
бізде егер адам құқықтары туралы айтатын болсақ біреуді кемсіту біреуді кемсітпеу туралы айтатын болсақ иә ешкімді кемсітпей нақтырақ туралы айтатын болсақ онда
ііі мысалы ііі дәстүрлі отбасы мүшелері дәстүрлі жұптар бір бірімен көшеде қол ұстасып жүре алады да олар оның құқығы болып саналады ол әрекет
ал дәстүрсіз отбасы деп отбасы емес жұп деп иә бейдәстүрлі жұп көшеге қолын ұстап шықса онда ол біреудің намысына тиіп қалады екен иә
бұл бұл жерде бір адамның құқығын сыйламау
өзіңдегі бар привилегияны ыыы басқаларға басқалардан қызғану сияқты болып көрінеді
сондықтан менің ойымша жарияламау деген ііі яғни өзінің ііі бейдәстүрлі көзқарастарын жарияламау әрекеттерін жарияламау деген сөз
ол ііі кемінде өзінің либералды құндылықтарыңа кереғар келу дегенмен
и өзін ондай адам өзін ешқашан либералмын деп есептемей ақ қою керек деп ойлаймын да
мен де ойлаймын ол ы яғни кемсіту анық түрде
себебі кімсің сен кім екенсің біреуге қол ұстаспа
ол жай мүмкін ағайындылар шығар иә мүмкін ол сондай мүмкін ол ііі сіңілілі әпке иә
қайдан білесің кім қол ұстасып жүретінін
сосын адамдар қол ұстасса дұрыс шығар
мүмкін ііі біз бір жасық сондай болғанша ғашық болған жақсы шығар қол ұстасып дос болып
махаббат болсам деген сияқты
а ал сенің ойыңша біздің қоғамда неге ііі лгбт белсенділігі көбейіп кетті деп ойлайсың
себебі бар ма белсенділігі мен оны реакция деп санаймын
ыыы себебі біздің ы қоғам шын ыыы айтамын мен дәстүрлі деп і бейдәстүрлі екеуін бір а екі абсалют антогонист дұрыс емес деп санаймын
себебі ыыы дамыған елдерде дәстүрлі де дәстүрлі емес те кім болсын бәрібір бір ыыы енді барлығы дос болып идеалды түрде ы өмір сүреді иә
сол үшін біздің халықтан менің ойымша ол ыыы мүмкін әдейі біреу антогонист қылып көрсететін шығар екі ыыы культураны иә
ы мүмкін халықтың арасында бізде жүйелік зорлық бар
сосын кемсітушілік бар сосын патриархалды көзқарас иә әйел әйел адамдар немесе әйелге ұқсаған адамдардың бәрін жек көру
сосын сосын гомофобия бізде біздің халық ауру бұл жағынан керемет ауру
себебі ыыы олар сен лгбт болғаның үшін емес сен жай ғана тірі жан болғаның үшін ғана сен күн көрсетпейді
бізде зорлық зомбылық күнде бір жаңалық шығады
сосын педофилиядан тағы бір жаңалық шығады
ыыы немесе екеуі енді шықпаса біреуді қағып өтті деген үшінші жаңалық шығады
бұл ыыы менің ойымша біздің халықтың арасында зорлықтың пропогандасы бар екенін көрсетеді
ал бұлай дәстүрлі қоғам бейдәстүрлі қоғамға ешқандай антогонистік қарама қарсы бір несі жоқ
лгбт ның арасында да парадқа қарсымын деген ііі мүмкін көпшілігі шығар
өйткені олардың олардың да ойы дәстүрлі
өткенде ііі марғұлан сейсенбайдың сұхбатын көріп отырып ыыы бір ой айтты сол кісі ммм
ол кісі айтады ыыы жалпы жалпы гей парадтарға қатысты сұрақ болатын сол кезде айтқаны
біз қалай ыыы гейлердің құқығы туралы айтамыз егер бізде ііі халықтың басым бөлігінде саяси құқықтардың өзі жоқ болған күн ы болғанда деп
яғни оның айтқысы келіп отырғаны бірінші біз халқымызға саяси құқықтар иә иә бәріне
сосын барып басқа да азшылықтардың болмаса басқа да топтардың ы құқықтарын құқықтары туралы ойлана бастаймыз дегенге келтірді
сенің ойыңша осындай көзқарасқа қалай қарайсың иә иә айт айт протест
а менің ойымша көпшілік ііі кіші қауымдар деп ол да қайтадан антогонистікті бинарлы көзқарас иә бір біріне ы қарама қарсы қойылды
бізде неге көпшіліктің ішіне сол жаңағы кіші қауымдастар кірмейді
егер көпшілікті біз бөліп тастасақ оның ішінде миллион түрлі кіші қауымдастар шығады
ұйғырлар шығады орыстар шығады орыстың ішіндегі тағы біреулері шығады да түр түрі орыстың ішінде шашы сарылар мен шашы қаралар шығады
біз олар бөліне береді
менің ойымша жаңағындай бинарлы көзқарас ол бір гомофобияның бір белгісі
неге гомофоб болу жаман
неге гомофоб болу жаман мысалға өйткені кейбіреулер гомофобқа мақтанады мен бүйтіп қараңызшы мен былай ойланайын
мысалға мен алматыда отырған пива ішіп отырған бір қазақпын
бірақ менің ішімде шашылып жатқан бір ііі жиіркеніш мысалға ыыы африканың жанындағы бір кішкентай рух деп ойлайық
сонда мен алматыда отырған адам иә не қайдан соншама жиіркеніш шығып жатыр танымайтын адам көрмейтін адам
бар болғаны мен білемін бүкіл көбісі қазақтар гейлерді көзіне көрмеген
мүмкін көрсе де олар ешкімге айтпайды олар мен геймін деп білмейді иә
ыыы солай мен түсінбейтінім сол қайдан шыққан ол жиіркеніш иә
оларға күнде бір гей келіп есігіне тоқылдатыватыр ма гей бол деп лесбиян қызы келіп бүйтіп тоқылдатыватыр ма лесбиян бол деп сен
ешкім өйтіватқан жоқ ешкімге оның керегі жоқ гей гейге ешқандай
мен сені таңғалдырайын біздің халық шынымен солай ойлайды
сен екі жігіт көшеде қол ұстасып жүрсе оның баласына ол кері әсер етеді
кімге айтыватырсыз мен күнде еститінім маған күнде сондай аргумент
иә иә күнде сондай аргумент әр әр адам қазақ болсын кім болсын біздің қазақстан да тура сол аргументті қояды
иә егер екі адам кетіп бара жатса ол ыыы біріншіден ол гомофобия ол лизогения неге екі ер адам деген сұрақ та неге екі әйел адам деп айтпады ел жұрт ыыы
өйткені бұл примерлердің яғни мысалдардың ортақ бір несі бар мәселе ортасында проблемасы мхм
яғни гомофоб болу ол нашар
себебі сенің жиіркенішің түсініксіз қайдан келіп жатқаны
ол қайдан келіп жатқанын активистер ретінде біз түсінеміз
әрине ол мемлекет
біздің мемлекет гомофоб демек иә
олар мен иә менің менің ойымша солай
себебі жоқ мемлекет гомофоб дегенде біз мысалы орыстардың ресейліктердің реторикасын аламыз да мхм пропоганда деген сөздерді путин өзі ойлап тапқан

біз солардың біз бір қайтадан форматын алудамыз да
біз неге вот қазақтардың арасына тағы бір жаңа жиіркеніш сезімін шығаруымыз керек
иә немесе неге біз махаббат сезімін бір прогрессивті ойлар шығармаймыз
неге біз бір жаңағы андай шелектегі крабтар сияқты бір бірімізді тартып тек қана негативке кіруіміз керек
ыыы нелерді көрмей жатсаңыз ол туралы ойламаңыз
менің ойымша гомофобияның проблемасы ол гомофобияның өзінде емес ол лизогениден шығады
біздің адамдар ер адамдарды жек көрмейді
біздің адамдар әйел адамдарды жек көреді деп санаймын мхм немесе әйел адамға ұқсаған ер адамдарды жек көреді
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
өткенде бір ііі танысыммен осы туралы ііі әңгімелесіп қалдым
патриалхалдық қоғам ол мен әйелдер ііі неге шығып кететін шығар деп феминистік әңгіме болды енді екеуміздің арамызда
әйелдер қазір билікке барып алады олар там еркектерді ығыстырып шығарады деген сияқты әңгіме айтады да
сосын ііі айтады ііі мені еркек деп кемсітті ана жерде еркексің бе еркек сияқты ұста деп өзіңде кемсітті деп ііі ренжіп отыр жаңағы феминист әйелдерге бір менің танысым
мен сосын айттым ыыы жалпы патриархалдық қоғамда ыыы еркек те зардап шегеді
әйел әрине бірінші болып зардап шегеді бірақ ол сонымен қатар еркек те зардап шегеді иә
жалпы кез келген догмаға сүйенетін қоғам ол ыыы кез келген адамды белгілі бір шеңберге ғана салып қояды да сол шеңберден шығып кеткенін
адамның бәрін жек көре бастайды
ол оның жынысын қарамайды оның жыныстық ориентациясына қарамайды ештеңесіне қарамайды бәрін жек көре бастайды да
демек біз патриархалды ы патриархалдықтан құтылу патриархалдықтан патриархалдық қоғамды артта қалдыру туралы айта бастаған кезде ол ы еркекке де әйелге де пайдалы екенін
ол ыыы гетеросексуалға да гомосексуалға да пайдалы екенін
ол ііі феминистке де ол ііі андай дәстүрлі қатты ұстанатын адамдарға да пайдалы екенін түсіндіру керек сияқты көрінеді
жалпы сен феминизмге көзқарасың қалай
кішкентай кезімнен адамдарды түсінбейтінмін мүмкін содан мен либерал мен генетикалық түрде шығар
біз неге біз бір өтірік жүйені құрып алдық
иә жаңағы патриархалды немесе діни немесе тағы өтірік бір жүйе иә
сонымен сосын қиналып өмір сүруіміз керек
өз өзіңе бір проблема салып бір масыл болып бар ғой дүниежүзіне
неге біз ыыы ол проблемалардан құтылып гармонияда өмір сүруге болмайды
егер феминизм менің ойымша ол бір ыыы күш ы осы жаңағы біздің өтірік жүйемізді сындыратын
феминиз ол жай ғана әйел адамның құқығы
ы әйел әйел адамды біз мүмкін ол қазақ болып кемсіткен жоқ шығармыз бірақ дүниежүзі ретінде кемсітудеміз әлі
енді осы жерде і біз адам құқықтары туралы әңгімені бастап қалған екенбіз ііі мен тіл туралы тақырыпқа көшейік көшейін
біздің қоғамда қазақ тілді адамдардың құқығы шектеулі шектеледі міне олар кемсітіледі көбіне
і біздің қоғам осы ыыы шындықты түсініп үлгерді ме түсініп үлгерген жоқ па әлі
ыыы менің ойымша либералды қауым түсінеді
бірақ менің қазақтарға айтарым ы олардың кемсітуін көтіне қыстырмау
себебі бұл елде ы қазақша сөйлейтін адамдардың ғана болашағы анық деп ойлаймын
ол ыыы бір не емес кемсіту ретінде жарайды бәрібір кемсіту болып саналады ғой егер біреуді былай шығарып қойсаң
бірақ неге анық деген мүмкін менің ойымша оның бір рационалды несі бар да жауабы
ааа себебі қазақша сөйлейтін қазақтар сіз айтқандай олар барлық тілді де біледі
қазақша орысша ағылшын қандай тіл болсын қытайшасы да бар иә арасында
ал орысша сөйлейтін қазақтар қазақша білмейді оларда минус бір
ыыы сол үшін ы қазақша сөйлейтін адамдар мысалға егер біз ы қазақстанның тәуелсіздік алған кезінде қанша қазақ болды пайыз бойынша
ыыы қателеспесем иә қырық тоғыз қырық сегіз сондай иә
ал қазір отыз жыл өткеннен кейін жетпіске тақау жетпіс екіден көп
яғни қазақша сөйлейтін қазақтар немесе жай қазақтардың саны көбейіп жатыр
яғни орысша сөйлейтін адамдардың орысша сөйлесе сөйлей берсін иә бірақ қазақша сөйлемейтін адамдардың ыыы изоляциясы пайда болып жатыр да
иә менің ойымша ол изоляция ы қате ол дұрыс емес деп ойлаймын
а менің ойымша оларды біз қазақша үйретіңдер деп қинай алмаймыз иә бірінші үйреніңдер деп
ііі екінші олардың өздеріне қазақша үйренуге құлқы жоқ
олардың алдарында ы екі ғана жол тұр
біріншісі мына елден кетіп қалу иә
ыыы екіншісі жаңағы өзің айтқандай изоляция болып ы маргиналдану да түбінде
менің ойымша олар маргиналданады біріншіден сосын радикализацияға ұшырайды деп санаймын
егер итке тисе берсең бұрышқа қойып тығып ең ең ол соңында тістейді иә тура сол
а орысша сөйлейтін қазақтармен менде солай ойлаймын
олар қазір өздері изолизациясында маргинализацияға ұшыраватыр енді соңында радикализацияға ұшырайды
ы олардың арасында менің ойымша олар кетпеуі тиіс
олар ы біздің қандастар біздің жолдастар біздің ы енді ол өзі осы халықтың адамдары иә
ыыы алайда менің ойымша ыыы қазақша сөйлейтін қазақтар арасында мүмкін қазақ тілін жай ғана бір жаңа түрде көрсетті найнти уан
қазақ тілін ііі сәнге айналдыру сәнге иә
мысалға ы қазақша сөйлемейтін қазақ бірақ найнти уан ұнайтын адамдар екі сөз болса да айта алады әнін
содан басталады ғой тіл деген жай ғана өлең айту немесе сөз сөйлеумен
ы жалпы мен ііі қазақстанда қазақша білмеймін деген адамға сенбейді
ы ол адам кемінде сенің не туралы әңгімелесіп отырғаныңды жобамен түсінеді
ііі кемі бес жүз сөз біледі
және ыыы бұл жерде менің ойымша ііі тіл білу білмеу проблемасы емес тілге қатысты психологиялық проблема бар сияқты да
яғни ііі біздегі ііі басқа ұлт өкілдері деп айтпай ақ қояйық себебі мен ол ііі терминді онша ұната бермеймін себебі шатағымыз жоқ оларда
жоқ мен он сегіз миллион адамның бәрін қазақ деп есептеймін
айтқым келівотқан нәрсе ііі олар тіл біледі басым көп бөлігі тіл біледі
бірақ ііі ол тілді ііі ол тілге қатысты көптеген психологиялық травмалар бар да оның ол дәл сол топтың ішінде қазақша білмейтін топтың ішінде деп айтайыншы
қазақстанның қазақша білмейтін азаматтарының ішінде ііі қазақ тіліне қатысты психологиялық травма
әйтпесе олардың барлығы басым бөлігі менің ойымша ііі қазақ тілін әжептеуір біледі деп есептеймін
кемінде көшеде амандасып нан сұрап жол сұрап ыыы жаңалықты көрсе не туралы әңгіме бовақанын ыыы түсіне алатындай деңгейде біледі
әрине сізбен толықтай ы келісемін себебі өткенде сіз маған осыны айтқансыз иә
ыыы сосын мен бардым да ыыы орыстармен ыыы әдейі қазақша айтып көрдім де
әрине олар түсініп айтқан затты істеді жауап бере алды орыс тілінде де болса да бірақ жауап берді
ол не дегеніміз олар біледі қазақша иә түсінеді толықтай
сөйлеп кетуге стимул керек
иә бірақ ыыы мүмкін біздің дәстүр сондай шығар иә қалыптасып қалған
мүмкін оларға орысша жауап берсе өздерін бір крутой санайтын шығар деп
менің ойымша ыыы ситуация керісінше сияқты ы қайта қазақтардың өздері қазақша біліп тұрса да орысша сөйлеген сөйлесе крутоймын деп есептейтін сияқты меніңше
менің ойымша орысша сөйлеу вообще круто болып бізге саналады иә
сол сол ыыы таразының басын қалай бұруға болады басқа жаққа

ыыы сіз айтқансыз мысалға бізге отарсыздандыру саясаты қажеті жоқ
себебі қазақтар өздерінің өмірін сүріп мемлекет біз ыыы мемлекетсіз ақ та өздері тіл тілін дамытуда мәдениетін дамытуда кітап жазуда
болып жатыр қазақшаға мысалы гарри потерді де аударды иә кішкентай қыз
сол ғой дәстүр деген кішкене ептеп ептеп
ы бұл процесс ол бола береді
біздің дәстүр мәдениет дамиды
осы процесс ішінде менің ойымша қазақ тіліне қызығушылық пайда болады деп ойлаймын
мысалы найнти уан ғалымжан молданазар және дархан жүз сосын аршат иә олар үлкен бізге нұсқа
мысалы оларды менің көп орыс немесе орыс тілінде сөйлейтін достарым тыңдайды
сөзін жатқа да білетіндері бар арасында
менің ойымша осылай сәнге айналдыру ол бір эволюциялық процесті ол өз өзімен болатын сол қызықтырады
себебі бұл процесс не емес ыыы өтірік процесс емес ол естественный процесс
осыған дейінгі екеуміздің деколониялдық ы теория туралы әңгімеміңіздің ммм ең негізгі тұздығы ішіндегі басты нәрсесі ол тіл деп ойлаймын
ііі яғни ііі өзіңді ііі отарсызданған адам ретінде сезіну ол қазақша сөйлейтін болсаң егер сөйлейтін адам болсаң ыыы қазақша контент жасау сөйлей алатын адам болсаң
ал қазақша үйреніп жүрген адам болсаң қазақша жиірек сөйлеу
ал қазақша білмейтін адам болсаң қазақ тіліне деген көзқарасыңды өзгерту кемінде не
осы үш нәрсені істесек вот сол кезде біз ы отарсызданған елге отарсызданған ұлтқа айналамыз иә
сізге бір сұрақ қояйыншы қой
ыыы біздің қазіргі айтып жатқан затымыз оны мен кішкентай кезімде де естігемін
ыыы оны басқа да егер газет журналдан қарасаңыз барлығы қазақ тілі туралы айтады иә иә
ыыы мен өзімнің жиырма бесте ғанамын бірақ жиырма жыл бұрынғы өмірімде осы қазақша сөйле деген маған бір қатты жат естілетін

мен содан айтып отырмын ғой психологиялық проблема деп қазіргі біздің айтып тұрғанымыз тура сол емес пе
демек проблема жиырма жылдан бері талқылап келе жатсақ ол өте маңызды өзекті әлі шешімін таппаған тіпті жақын арада таба алмайтын да проблема болып тұр ғой енді алдымызда
сонда біз кереметпіз иә бұл жерде жалғастырыватқан
менің күдігім ше бізден кейінгі адамдар да жалғастыратын сияқты мына әңгімені
мысалы мен ойланатынмын неге біз осы қазақтар мысалға орыстанған қазаққа ой қазақ тілін құрып жатыр қазақтың дәстүрін құрып жатыр десең жүрегі ашиды
біздің қазақта жүрек ашу деген бір күшті әдет бар иә
мүмкін осы факторды зерттегеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын
а мен қазақ тілі құрып жатыр деген әңгімеге сенбеймін ол орыс тілді қазақтарға деп тұрмын қазақтар бұлай әрине санамайды иә
қазақша қазақ қазақша сөйлейтін қазақтар мхм бірақ орысша сөйлейтін қазақтар сөйтіп санайды
себебі олардың тілі құрып жатыр өздерінің ішінде
менің ойымша бұл эмоциялық зат яғни эмоция бар ішінде қайғы қайғы қасірет иә
осы қайғы қасіретті мүмкін қолдана отырып осы қазақ тілін ұлғайта алатын шығармыз олардың ішінде жанында ыыы сол эмоцияны қолдана отырып
келісемін ойыңмен иә
сенің белсенділігіңе қарай келсек
сенің алғашқы ыыы оян қазақстанға араласа бастауыңның себебі не

біз екеуміз күшті жаңағы доспыз
ы бірінші күні мен магистратураны назарбаев университетін бітіріп келіп астанадан алматыға көшіп келдім
сол күні айтты ыыы мен ояндым деген видео бар қатысқың келе ме дейді де
ол жай ғана біз өзің жаның ашитын проблемалар туралы айтасың деді видеода бір ақ сөйлем
сосын мен ойладым давай ты экология быт шыт болып жатыр неге айтпасқа
экология катострофа бар бізде
соны ойладым егер мен мүмкін сондай шындықты айтсам бір өзгеріс болады ау деп
ыыы сондай мәселемен барып оян қазақстанға да кіріп кеттім аяқ астынан
өйткені барлығы бір і бір адамдар да ішінде жүрген мхм
мен ояндым видеосының сондай танымал болып кеткен себебі не
егер біздің үлкен ііі поколениеге қарасаңыз олар жаңа поколениядан бір ұрпақтан бір күтеді
өзгеріске өзгерістер күтеді
жаңа ұрпақ та өзгеріс күтуде бірақ білмейді кімнен иә
менің ойымша біз шындықты айтып тұрғанымыз үшін адамдардың жүрегін тербедік деп ойлаймын
сол үшін ол видеоны көп адамдар көрді
сол үшін ол видео ы одан кейін бір ііі түрлі құбылыстар алып келді иә мысалы митингке шыға бастады ел жұрт
мен ояндым деген зат сөзді сөз тіркесін барлық митингтен ұранға айналды ұранға айналды
мүмкін бұл видео әрине ол провокация болып тұр да
қандай видео болса да ол бәрібір провокация
бірақ бұл провокация неге ол провокация болды себебі ол шындық болды
менің ойымша біздің халық әлі күтуде
ыыы оянғандардың үміті әлі ақталған жоқ па
менің ойымша оянғандардың үміті ыыы
ұстамаңдар сенің ойыңша і идеал ііі идеал демей кояйық ііі қандай қазақстан қандай ел болғаны қандай ел болғанын қалар едің және қандай елде өмір сүргің келер еді
әр қазақ сөзін айтқанда қазақи бір простая истина дей ме сонда айтады
ұрлама біреудің ала жібін аттама ыыы дос бол күле сал бетіне деген сияқты иә
менің ойымша бұл моральдік жақтан өте жақсы да
ыыы менің ойымша егер біздің мемлекет керемет болады егер нағыз қазақтар өзінің қазақ деген атын атына сай болса
жаңағы айтып жүрген затына сай болса
менің ойымша тоқаев та назарбаев та тура осындай затты айтады айтады иә
менің шешем де ондай айтады оқушы да ондай айтады барлығы бір
біз барлығымыз білеміз қандай бізге шындық керегін бүкіл он сегіз миллион бақытты болу үшін
егер бәрі біліп тұрса онда неге орындалмайды
басқа да адами қасиеттеріміз бар деген сөз мен оны деп санаймын нәпсі
қазақша нәпсі дейді иә иә нәпсі мүмкін сол үшін шығар
ы әр ааа әрқайсымыз мен мүмкін мүмкін ашпыз тоймадық
бірақ менің ойымша тоятын уақыт та болады бір кезде иә
мен былай керемет өзіме жау санамаймын мемлекетті болсын кім болсын
себебі барлық он сегіз миллион адам маған тең болып көрінеді
барлығы ыыы сол жаңағы баба настя да көршімізден сол қали аға айгуль тәте сондай да егер былай қарасаңыз ыыы
мүмкін барлығымызға сол ғана өзіміздің жай ғана кішкентай рөлімізге лайық болу дос болу қонақ болу
мен өте қазақи нелерге сенемін де бұл жағынан
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
менің ойымша да ыыы біздің қоғамға ыыы біздің адамдарға ыыы орысша айтайын қазақша аудара алмадым ренжімеңдер і банальность добра жетпейтін сияқты
яғни біз ең қарапайым жақсылықтарды ыыы жасауды ұмытып қалған сияқтымыз ы бір бірімізге себебі адамдардың бәрі бір бірін жау көріп кеткен сияқты қазір
ыыы иә оны да түсінуге болатын шығар ол ы уақытша құбылыс ыыы
ол оны біздің ы тоқсаныншы жылдардағы болған ы жабайы капитализммен байланыстырып жатады көбісі
ну мен байланыстыра беремін тоқсаныншы жылдардағы жабайы капитализммен иә
ыыы яғни біз сол тоқсаныншы жылдардағы ыыы қазақтар жалпы қызық ы қызық халық қой ыыы
феодалдық қоғамнан бірден коммунизмге қарай секіріп кетті де
коммунизм болғанда социализмге қарай секіріп кетті асқынған социализм деп айтайық
асқынған социализмге қарай секіріп кетті де социалистік мемлекет құлап қалғаннан кейін ыыы капиталистік қоғамға тап болды
және сол капиталистік қоғамда өзін қалай ұстарын білмей қалды содан бастап адамдар бір бірін жау көре бастады
ыыы тіпті жақыныңның өзін сатып кету ақшаға алдап кету ең оңай нәрсеге айналып кетті де
яғни айтқым келіп отырған нәрсе біз осындай қарапайым жақсылықтарды жасап үйренсек біреулерге
яғни қарапайым жақсылық жасағанды біз ііі мақтанып ыыы мақтанатын нәрсе емес ол
біздің өміріміздің бір бөлшегі ретінде қарай бастасақ ыыы біздің ііі жаңағы өзің айтып отырған ы біздің мемлекетіміздің проблемаларының ешқайсысы болмас еді деп ойлаймын
сізден сұрайыншы совет өкіметте тудыңыз ғой иә
екі жыл өмір сүрдім деп иә
ыыы мысалға егер ы сіз өз жастағы ы адамдардың арасына қарасаңыз тойындым деген сезім бар ма
тойған ақшаға ма ұрпақсыз ба ақшаға ма неге болсын ақшаға үйге ананың махабатына
ондай етке болсын элементарный зат жоқ ол керек те ол
ыыы тоқсаныншы жылдары ы менің қатарластарымнан кім боласың деп сұраған кезде олар рэкетир рэкетир боламыз деп айтатын
ыыы бірақ екі мыңыншы жылдардың бас кезінде ыыы адамдар ы депутат бола бастады кішкентай балалар
депутат болуды армандай бастады
ыыы бұл бұл дегенің ыыы тоқсаныншы жылдары ең күшті өмір сүретін адам рэкетир болса екі мыңыншы жылдардың басынан бастап күшті өмір сүретін адам щенеунік болып шыға келді де сонда иә
бұрынғы рэкетирлер шенеунікке айналды иә болмаса иә
ыыы айтқым келіп отырған нәрсе ыыы тоқсаныншы жылдарда да екі мыңыншы жылдардың басында да балалардың арманы ы асқақ армандар емес бұл
немесе ол ең қарапайым армандар
өзін тойғызу ыыы өзінің жаңағы отбасын тойғызу және отбасының айналасындағы отбасын әулетін
меніңше ііі біз ыыы біз де бізден кейінгі тіпті бізден кейінгі ұрпақтың өзінде де ііі тойымсыздық әлі күнге дейін бар сияқты
иә біздің ұрпақта да мен бар деп санаймын
бірақ ыыы сіздердің ұрпақтарыңызға қарағанда кішкене тойып қалдық дейсің бірақ өзіме қарағанда мен де тойынбағанмын сәл
бірақ ыыы маған басқа зат жетпеді ыыы
ақша жетті өйткені біздің ұрпаққа ақша бізде мектептер болды түрікті элитный мен ктл де оқыдым иә назарбаев университеті болды
бірақ бізде эмоцианалды тұрғыдан қарағанда бір тоймаған сезім бар
ыыы мысалға себебі егер мен өзіме қарасам әке шешеммен менің арамда психологиялық қалай айырмашылық көп
мысалы мен олардан мүмкін басқа зат ыыы іздейтін шығармын қазір
олар менен басқа зат сондай бір ы разрыв поколений да бізде больше эмоционально психологический
ыыы соны мен ыыы өзіміздің ұрпақтан байқадым
мысалы қазіргі ыыы егер ұрпаққа қарасаңыз барлығы
мысалы менің мен мұғалім болдым мектепте лгбт ны қолдайды
иә мен жастардың арасында көп байқаймын иә иә
бірақ жастарды қолдамайды жастардың ойларын қолдамайды
ыыы сол үшін мен жастар мен қазіргі өзімнің оқушыларым яғни олар он сегіз жас барлығы ыыы айырмашылығы жеті жас
олардың әке шешесі араларындағы үлкен бір айырмашылықты сеземін
шынымен қазақстан қоғамы ыыы әр түрлі ыыы нелерге бөлінген топтарға
топ топшық топша әртүрлі вариантта иә үлкен кішілігіне байланысты
біздің қоғам өзі ііі бірігіп бірігіп емес өзінің әркелкі екенін түсініп әркелкілік бірге бірігу керек сияқты
мысалы жұдырықты қарасаңда ыыы бес саусақ бірдей емес қой иә
әр қайсысы әр қайсысы әр әр қайсысы шынымен әртүрлі иә әрқайсысының формасы әртүрлі ұзындығы әртүрлі жалпақтығы әртүрлі иә
бірақ ол ыыы бүйтіп жұмылған уақытта жұдырыққа айналады иә
яғни ы айтқым келівотқан нәрсе қазақтарда қазақтарда да либералды құндылықтар болған
менің түсінігімде либерализм деген не ол
либерализм деген әркелкі топтардың бір күшке айнала алуы либерализм міне осы
яғни ы қазақтарда да бес саусақ бірдей емес ыыы жұдырықтай жұмылу деген сияқты сөздер бар оның барлығы сол либералды құндылықтардың ііі біздің қанымызда да бар екендігін көрсетеді де былайша айтқанда
сол сондайға қарай ұмтылуымыз керек сияқты көрінеді елестейді армандайды
мысалға біздің мемлекет ыыы қалай айтады кәрі кепшік кемпірлер тұрақтаған ыыы
енді олар бір гомогенді болып көрінеді де ішінде жастар жоқ мысалы мен соны ренжітеді шын айтамын
ішінде жас жоқ жас болса үлкен бір тоқсандағы кемпір шал сияқты сөйлейді де
ы ол енді бюрократиялық жүйе өзіне қарай бейімдеп алған ғой мен сұлтан сияқты сөйлейтін адамдарға
сұлтанның өзі қайда дей ме мені көрсететін менің дауысымды көрсететін адам жоқ та содан мен ренжимін әрине енді мен біртүрлі оян қазақстан кім болсын ыыы протест ретінде шығыватқан адамдар бізбіз
біз ғана емес барлық жастар
кім болсын әр үйдің ішінде бір жас бар ы ата анасына кері кететін кері кету деген сол протест бірақ тура сол митингке айналуы да мүмкін
ыыы сосын сіз толықтай дұрыс айтасыз қазақтардың барлығы гомогенді бір халық емес
керек кезде ғана мемлекет барлығымыз қазақпыз дейді де ал керек емес кезде мысалға протест болғанда ұшықтырады түр түрлі топшықтарды
мысалы заитов кезінде ыыы дәстүрлі қазақтар шықты ғой заитовты қолдайтын
сосын ыыы оян қазақстанды қолдайтын либералдар шықты
біреуі түрлі түсті болып тұр біреуі бірақ біріге алған жоқ бірақ біріге алды
алды деп ойлайсың ба алды
әуезовтің ыыы ровд сының алдында заитов пен либералдар қосылып заитовты қолдайтын яғни ол қазақша сөйлейтін қазақтар ия олар екі түрлі топ
бірге қосылып ана әуезов ровд сының есігін қақты да сол кезде барлық полициялар қорқып адамдарды бір бірден шығара бастады
ал менің айтқым келгені қазақтар олар гомогендік халық емес батыстың қазағы мен оңтүстің қазағы екі түрлі
сосын қазақтың арасында да сіз айтып тұрғандай топшық топша түр түрлі бар оның ішінде
сосын ең бізді бір бірімізді қазақты қазақ қылдырған бір ақ сөз қазақ
егер тарихты біз зерттеп қарасақ былай бізге мектепте бүйтіп айтатын қазақ деген ол ы бос ы бейбіт адам қазақ деп
яғни оның ішінде андай национальность ұлт деген жоқ
кім болсын бәрі қазақ болу керек иә
яғни қазақ дегеніміз ол геторогенді әртүрлі түрлі түсті ыыы түрлі түсті сұрқай сұрқай да барлығы бір халық
осы бір отарсыздандыру саясатын толықтай бір бір шайнап айтайықшы давай көрейік баста
ыыы отарсыздандыру саясаты ыыы неге керек
жаңағы айтқан ойларға сіз не қоса аласыз
ііі шынымды айтайын мен ііі отарсыздану отарсыздандыру деколонизация деген ііі теорияларға онша қызыққан емеспін ешқашан
ііі себебі мен өзімді ііі о бастан ііі отарсызданған адам ретінде елестетемін ііі иә
ііі және і оның басты критериі жалғыз критерий ол менің ыыы қазақша сөйлейтіндігімде шығар деп ойлаймын иә
ііі қазақша егер мен сөйлемесем мен иденфикациямды іздеп бастар едім
және ол иденфикациямды іздеу ол деколонизация теориясына алып келіп мені тірер еді сонда
демек ііі мен өзімнің кім екендігім туралы сұрақ ешқашан туындамаған ол жауап о бастан болған
ііі демек мен деколонизация туралы ешқашан ойламағамын
ііі бірақ менің ойымша і біз деколонизация теориясын бәрібір қолдануымыз керек және біздің қоғамның арасында оны кішкене ііі түсіндіруіміз керек сияқты
себебі ііі біздің қоғамның белгілі бір бөлігі і өзінің кім екенін білмейді
ііі және әртүрлі ізденіс барысында әртүрлі ііі жолдарға қарай кетіп жатады
және ол жолдар міндетті түрде жақсы жолдар емес
мысалы біреу иә діншілдікке қарай кетеді
діншілдікке қарай кеткендердің радикал топтары тіпті сирияға да барып келді иә
иә біреуі шашын шашын жап жасыл қылып бояп алып ыыы ұзын қылып өсіріп алып деп өзіне қарай айтып кеткен дей ме

то есть осындай жолдарды іздеп іздеп кетеді мәжбүр болады иә
сондықтан менің ойымша біз ііі деколонизация туралы көбірек айтуымыз керек сияқты
біздің қоғамда оған сұраныс бар
себебі мынау байқап отырмыз иә біздің қоғамның бөлігінде өзінің кім екендігін іздеп жатқан адамдар бары белгілі бір процент иә
мен тағы бір ойды айтқым келеді ііі біз қазақ тілінің дамуы туралы тым көп айтамыз бірақ бір нәрсені естен шығарып ала береміз
ыыы және бұл ойды ы үнемі айтып жүремін
қазақ тілді дамиды дамитын кез ол орыс тілді қазақтардың қазақ тілін дамуына үлесін қоса бастаған кез деп есептеймін
ііі себебі бізде орыс тілді қазақтар ең сауатты
ыыы бәрі шетінен сауатты деп айтпасақ та орыс тілді қазақтардың арасында орташа сауаты жоғары адамдар өте көп интеллигенция көп ііі өнер адамдары көп иә
осы креатив ііі адамдардың барлығы қазақ тіліне деген көзқарасын өзгертіп қазақ тілін міне ертеңнен бастап біз үйренуіміз керек деп өзі үйрене бастаса
үйрете бастаса шығармашылығында қазақ тілін жиі пайдалана бастаса және ыыы қазақ тіліне баса назар аудара бастаса қазақ тілі сол кезде ғана дамиды деп ойлаймын мен өзім
і тек қана қазақ тілді қазақтардың күшімен әрине олар басым көпшілік бірақ олардың ы өкінішке қарай олардың басым бөлігінің сауаты орта деңгейден әлдеқайда төмен
дүниежүзілік иә иә а біз қай қай масштабқа қарап отырмыз біз дүниежүзілік масштабқа қараймыз әрине иә
яғни айтқым келівотқан нәрсе ы орыс тілді ііі қауымның арасында ы жаңа өзің айтқандай олар ы азайып бара жатқанына қарамастан арасы
жалпы олардың ыыы шығармашылық потенциалы өте мықты
және ол потенциалды біз ііі біз емес олардың өздері і қазақ тілінің болашағы үшін пайдаланса сарп етсе қазақша әдеби тілмен айтқанда
ііі қазақ тілінің болашағы ыыы мен ешқашан күмәнданбас едім
қазірдің өзінде күмәнданбаймын бірақ ол кезде тіпті жақын болар еді деп айтайыншы ыыы
менің ойымша бұл процесс болуда
себебі мысалы өнер адамдары сүлейменовтер ыыы сосын ы айгүл меңдебаева
егер танымайтын болсаңыздар олар атақты суретшілер дүниежүзінен осы қазақтың суретшілері жаңа заманауи суретшілерінің арасындағы ең атақтылары базаргалиев иә кім бар еді бізде
сосын жас ы суретшілердің арасында бір вагон бір кішкентай тележка тағы да көп суретшілер өнер адамдары бар мхм
барлығы деколониялдық теорияда жұмыс жасауда қазіргі
бірақ түсінгенім олар не жұмыстар жасайды себебі олардың жаңағы жанашыр сезімім бар мхм
олар қазақша сөйлемегеннен жүрегі ауырады да бірақ түсінеді неге қазақ тілі оларға керек екенін
сол үшін осы тұрғыда көптеген өнерлі өнер ы арасында ы иә саясында жұмыс істейді
менің ойымша орысша сөйлейтін қазақтар арасында бұл процесс қазақтану процесі болуда
ең бастысы өзара біз ғана қазақ қазақша сөйлейтін қазақтар ретінде біз оны күтудеміз
ыыы ғалымдар арасында да болып жатыр мысалға алима бейсенова деген күшті антрополог па еді социолог ба еді назарбаев университетінде жұмыс істейді ол да көп жазуда жазулар жазуда
сосын менің ы достарымның арасында да көп қазақша сөйлейтін ыыы жаңа жазушылар бар
феминистер лгбт кім болсын бірақ олар осы теорияда яғни қазақ халқының қанына сіңуде
ал ыыы жаратылыстану ғылымдары арасында мен онша көрген жоқпын өзімнен басқа
себебі мен өзі мүмкін мен жаңағы суретшілер арасында жүргеннен кейін осы і ойларды қозғай бастадым өзіме иә бірақ ы былай қараған жоқпын
көптеген ыыы жаратылыстану ғалымдар олар рационалды ойлайды да рационалды тұрғыда ыыы олар қазақ тілін менсінбейді иә ағылшын тілі оларға керегірек сияқты
сондай менің бірақ менің бір прогнозым болашақты егер болжасақ менің ойымша ыыы қазақ тілі өзінің орнын алады
алады деген не
бір второсортный немесе развивающий емес бірақ болып тұрған тіл ретінде
ыыы жаңағы сөйлемейтін адамдар сөйлейді
себебі менің ойымша мәдениет келеді бірге бір күні сондай сәнге айналады
ыыы сол кезде біздің адамдар қайтадан өздерінің бетін
сосын жақ бұл жақта тағы бір экзотизация бар да
егер былай қарасақ ақ нәсілді адамдар он сегізінші он тоғыз он жетінші ғасырларда ы бір әдемі мәдениеттерге қызығып соларды жаулап алып алады
біздікіндей қазақ тілі бір уақытта керемет дамиды
дамиды дегенде ыыы күнделікті болып кетеді де сол кезде орысша сөйлейтін қазақтар да өздерінің колониялдық көзқарасын қарап бүйтіп қой қазақша сөйлейік деп бізде жаулай бастайды
оларда қызығып соны сөйлей бастайды деген ойдамын
колонистердің ііі отарлы саясатты қолданатын адамдардың өздерінің психикасы деген ойдамын
менің ойымша ол процесс қазірдің өзінде жүріп жатқан сияқты
себебі қазір біз мысалы найнти уанды ыыы тыңдайтын фанаттар шетелдің фанаттары болмаса қазақстанның өзінің ішіндегі фанаттар
болмаса димаш құдайбергенді тыңдайтын адамдар болмаса ыыы ғалымжан молданазарды тыңдайтын адамдар иә
ыыы біз мойындауымыз керек олардың негізгі аудиториясы қазақша сөйлемейді
сен айтып отырған процесс ол біраз бұрын басталып кеткен сияқты
мен қазақша не үшін сөйлей бастадым себебі жаным ашыды ішімде
мен сөйлемесем ешкім сөйлемейді деген бір ойда болдым да
менің ойымша бар қазақтың жаңағы айтқандай бір ішіндегі ашытып отырған бір сезім бар
мүмкін сол фактор болатын шығар сөйлететін иә
қазақ тілі әдемі жаңағы бельгер айтқандай әуезі де бар әуені де бар
ол да осы өмірінде болуына құқығы бар әрине иә
ыыы және де бұл бір яғни көне қыпшақ тілінің несіне ме ұласты әрине
осындай ыыы күшті нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтайық онда
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол